والله ممكن نقول الدخن و الزره والشوفان و الشعير ،التيف التيف ده طبعا حق الحبش بيعملوا منه كسرة الانجيره وكده يعني، نحن بنستعمل الزره للكسره وللعصيده وبنستعمل الدخن في الحاجات دي والزره زاتها انواع كتيره ،في منها الفتريته والدبكر ومارنجان والعيش الابيض وحتي الدخن برضو فيه انواع